<hesitation> Ny fahatsapana ny manjo ny olona iray zany ny laha am'tena izy, tsy possible olona tsy niaina ny raha manahaka an'zay ahatsapa azy, farafaharatsiny zany ohatry hoe olo igny mijaly mba niaina fijalia mitovy amin'olo igny koa i zay vao mahatsapa hoe ah ohatrin'izao kay le ohatrin'izao de ohatrin'izao le maharary.